Agnahy zao, biby haiko hoe miay ambany tany zao: i <hesitation> vitiky, <hesitation> bibilava- bibilava regny zao mandavaky ti- manadavaky tany reny de agny reo mipetraky. Ny kanka reny koa zao, miaina ambany tany aby reny.